Makan yang kite suka, sayur ikan pucung, gabus ikan pucung itu. Enak banget sayur pucungnya. Sekarang sayur pucung nggak ada, udah jalan langka. Sayur pucung, ikan gabusnya susah, pucungnya juga susah. Kite belinya, paling kalau kite beli jauh dari mana gitu. Susah banget nyayur sayur pucung aja. Ada di daerah bekasi sonoan adanya, itu sayur pucung. Sayur sayur. setahu saya didaerah situ